Mi yidi gertugal wulinga, ko sa'inga amma nawi masin, talakajo fotai soda sai ni be soda petel be dura dum har mauna be hirse be wula ko be sa'a ngam himbe nyama nas beldum.